Pos… pueu pagal col teléfonu? No llevu sueltu i me queé la cartera encá mía esta mañana. I por no tenel que volvel tóu i alogu tenel que golvel a mercá-lu. Si no t'es molestança pos t'agraleçu porque porcima estu me cai mu largu de casa. Güenu, pos menus mal que ya se puei pagal paquí col teléfonu. Es la primel ves que vengu peru quiciás que güelva namás que polo que m'eis ayuau!